Iwo, iwo <hesitation> o-o ozani ishi nye, oyo shiri kwo oyo ogyo gye kiyinu, iwo ya gbeho kole, komi kotu iwo ya gbola lo, iwo ageye, ya giso ya geye ya giso nkini ozani yawa bwebe lenu anu ya ya adole ya gye, so iwo yifu ko azani otu ko yifu ka awebe ki ikyashi kwo iyifu ka awebe ni otu aba gbola loni. Ano bya e-iyigyi ana ma ya gbola nwa out lo domin otu oni oya ma kamo anu ga gwutagye aba yo kwokwu kin la. Byoni olemani oni iyi hin wepepa ishi nyeela domin omosi kwo oje ni ofo ebye nyee agege ashibita o so ge beni kwo kwa so mebeni oji yebeni byono iwo ma yole ya yani so iwo kpi iyigyi awoza ni out aba hagye ebye kponu ni lalo aba gigyehe kotata, aba bwebeni, aba geye, ba giso nyee ni aba gbeho kole ki iyiwa, aba gbeho kiyiwa, aba gbeho diyiwa aba gbeho da adole, agbehe kole agbeho kiyinu. A-iyigyi kuma anu ya mebe sobo kpo ozami kede oje nawa yo kwu lo. Byoni olemani oni aba gbola otu lo, oya muwa ba pya ishi nye ofu ko to